विन्दोव् मने खिर्कि ब नाम् लन्ग् जन्गेने बोर्रेलेन्ग जओ। भिसो मरे म जन्गेने सप खलम्न सनोब विन्दोव् बेलेबे लेक्तोर् ओद्ने थै, बेने क्सौ बेलेबे लेक्तोर् अगन्। सेरेब कछ्नि विन्दोव् थै, कछ्नि खिर्कि, बे ग्लछ्नि खिर्कि थै। किशु मनौ लोह नेब थै। भे विन्दोव् ख सप खलम्न ब ग्लछ्नि कगन थन्ग। खस्तौ मजैक् उगर्न लननो। भिऔ दैगन, दैगर, सर्प् मिक्स् कल न क्सन्गने, पिछल् द्जिजु उगर्व, विन्दोव् सप जगन्। विन्दोव् लोह ख सप खलम्न ब बिऔ सर्पुलेन खलि दैगज, उगर्व ब सप जगन्। विन्दोव् कछ्नि ब बिऔ एको दैगन सर्पुलेन, दैगर, द्जिजु उगर्नने, अम्बे दैगज, लगन, उगर्ननो ब सप जगन्।